شو اسمعني, الفلوس راهي تجي ومتجيش, متفهملاش ما أسهل منها, بالإضافا انت في تخدم مخك شويا, ليت الدنيا هذي بالحق معناها راهو, الانترنت موجود, <hesitation> إحنا توا في عصر بالحق معنا التكنولوجا وكل شي سهل, إذا ببساطا من أي حاجا من أي- من حاجا بسيطا, من آخ من حاجا انت تحبها, من شغف, كل- راك تجم, تدبر منها فلوس.